א פאר טאג צוריק בין איך געגאנגען צו א פלאץ וואס הייסט "די רעידזשרו" און ס'איז זייער א אינטערעסאנטע פלאץ וואס טוהט זיך אן אז מ'זאל נישט זעהן ס'קלאפט, און מ'גייט אריין אין א רום וואס האט א באנטש גלאז און מען קען ווארפן און צעברעכן אלע גר- גלאז, <hesitation> איך האב עס זייער שטארק ליב געהאט וועגן די מענטשן- איך האב זייער הנאה געהאט צו גיין מיט די מענטשן מיט וועמען איך בין געגאנגען מיט